Nuuq vii pinda piteh käüjäq, ma olõ esiq noid nännüq. Nuuq ummaq sääntseq mutigu. Ma arva, et äkki noidõ nimi oll' vesikirp. Nuuq käüväq järve piteh.